Ang omohai khe tongmani kokno kubui khe sajaknai tei hai hwnwi sanai ang belai kheno kha khamjak. Phiya nangkuk mani kok wngkha tei ang mang pili o thangwi manliya. Paithakni minute o rosai namani wngmani bagwi ang belai kheno kirijak. Chwng jora jora khe swlaidi khlaiwi naiyano. Khapang srangwi maap sanmani tei kaisa wansukmung kokbiti rwmani khlaimani abo ani dol ni jora no uansukma phunukgo tei kwthalaiwi jora rwna bagwi khá chapma no mwthangwi tongo.